Rí nda̱yo̱o̱ tsú gaꞌju rí náa̱ xtáa̱ rí gii̱ jún jndoo̱ náá máxx- partíi̱- eꞌnii̱ rí xú xmbuꞌju̱u̱ rá, naꞌnii̱ rí xmbújo̱ para ikhúún ikhruaꞌjo̱ nii rí natimii xu̱kúꞌ naꞌkhúu̱n porque nawáꞌnú xu̱kúꞌ, ndoo tsáá má xu̱khuíi̱ rá, ixu̱ꞌ nadamaa̱ ikhí rá pú ikhaa ríꞌkhui̱ naꞌni méjúu̱n naꞌkhui̱ komidóo̱ para ikhaa̱ rá. Ngaa̱ xúꞌkhui̱ má ríndoo̱ rí ríꞌkhui̱ rá najumu̱ꞌ ikhaa̱ ríꞌkhui̱ guꞌjóó tsúú tsúú xn <hesitation> tsú gaꞌju jún xú ikhí xtá̱a̱ xogíꞌ tiémpú rá mí, ikhi naꞌnii̱ mbá guꞌjóo̱ ngaa̱ mu nadámaa xu̱kúꞌ ikha tsúꞌkhui̱i̱ꞌ nandoo naxtáa̱ jma̱a ndaꞌyé rí ikhaa̱ ju̱mu̱ꞌ rí ikhúún jará, rí nanxtáa̱ xu̱kúꞌ xkhuaꞌnii mbiꞌjiuu tsú mbiꞌjiuu gaꞌju e̱yo̱o̱ rí ikhúún rí khuaꞌniiꞌ xtá̱á̱ náa̱ rí xanáá o̱ guꞌjuáá a̱ndo̱o náá má rí khúwée̱ pero mb́áku má khúwé xkúꞌ skhui̱.